Yo ta kuchonnri yuu tata na konrenri nonri ovii nonri a ta konri, na ña na kon'nri tá koreri há hó honri ahun hó hova ididini nri, nruvinri ta konri ta na xajan kuchonri yuu tata jan.